Naquiiꞌntaaⁿ jaa nnꞌaⁿ niom wendyee nnom nomta na cwiwilꞌueeꞌndyo̱ chaꞌxjeⁿ quia na cwitaandyo̱ naquiiꞌ wꞌaa yuu na watyeeⁿ xcaa joꞌ cwiwilꞌueeꞌndyo̱ nomta na ndyaa xqueⁿ ndoꞌ quia na cwitaandyo cwii joo yuu chjoo chjoo na cwajndii oo na chuuꞌ ꞌnaⁿ joꞌ cwiwilꞌueeꞌndyo̱ nomta na quii xqueⁿ ndoꞌ quia na cwitaandyo̱ tachꞌeeⁿꞌ wꞌaaya joꞌ cwiwilꞌueeꞌndyo̱ nomta na cwijaa na cwilꞌaa ncjo̱o̱ jaa nnꞌaⁿ ñequio nꞌoom na cwiweꞌ nnomjnda̱a̱ joꞌ na matseicajndyunaꞌ nomta nꞌoom.